Organik oziq ovqatlar kimyoviy o'g'itlar va yetishtiriladi tabiiy usullar qo'llaniladi. <noise> Noorganik ovqatlar esa <noise> kimyoviy moddalar ishlatilgan holda yetishtiriladi.